Ngaye mwene ondihole uukwatya womuntu nguu, nanditye kutya ondi hole uukwatya ngeshi womusamane gwandje, wemu tala eli ngi, elii, omusamane gumwe nguu nande ngeno okuli mpono, owutshi ngaa kutya monkalamwenyo kapuna omuntu iho geye tshili maala he omuntu tshitwa anditi iha geye tshili, shaashi inandi mona nale ageya, ondi hole omuntu nguu iha- iha. nande ngeno owa geya ito geye, to geye sigo etango ali ningine, ngaye ondi hole omuntu ngu ena ukwatya mbwiya asimaneka omuntu omukwawo, ngaye ondi hole omuntu nguu nkee ngaa elipo ngeno, okuli po ngaa, ngu iha halele aantu uuwinayi, atshiti omuntu ngwiya eku tala, okweku alela ike wu kale onkalamwenyo hohe ahii komesho, ngaye tango ondi hole omuntu ngu, ngaa hakala ehole omatshendjo, amu ningathana ngaa omatshendjo, amu yolo ngaano, ngawo nethimbo otali engeneko, ngawo otsho ike otshiima tsha pumbiwa, natango ondi hole omuntu nguu Hamu vulu, to vulu, hamu vulu oku paathana omayele, omuntu he elipo otati ngaano onda ondala ngaano twetu nande nda dhini oku tumbula tweetu uhale, shaa teya mu. tamu popi nga kutya owa pumbwa shino, owa pumbwa wu ninge ngi nangi nangi, natango, nantango ondi hole, ondi hole aantu mbeya haya tila kalunga, omuntu he elipo oku hole oku galikana, shaashi kalunga ohe ike hetu kwatele komesho, shaa wa mona ndele ku hole oku galikana ngawo <hesitation> tokala wuli lela wuna onkalamwenyo hili nawa ka, kalunga ohe ike otshiima otshinene, uukwatya ne mbuno tandi tumbula mpano, ngashi ike nge tatshiya pomuholike gwandje mpono, aye andimu pandula, shaashi omuntu gumwe ngu ehole iinima iiwanawa mbi ike tayi tungu onkalamwenyo hetu oyo ike ehole He omugandji mayele. he omugalikani, atshiti omuntu ha tila kalunga. oku hole okuyola, he oku hole omatshendjo, shaashi momatshendjo omo ngaa moku yola nditsha, shaashi omuntu nge iho ningi omatshendjo oku yola itaku ku kala po pepi, owoole ngaa toyolo ngweye to ningimo ngaa omatshendjo, to pitikemo ngaa, kayishi ne omatshendjo ngeya giinima iiwinayi, ngaye ondi hole ngaa iinima iiwanawa, mbi iiwanawa tayi tungu onkalamwenyo oyo iinima tandi popi mpaa, natango ngaye shi ndili, ondoole omuntungaa ngwiya ehole natango, noku longa ngaa, muli ngaa mpo tamu longo iinima, noku longa amu longo ngaa, ito kala ike wakuutumba ike wamwena, to kala ngaa tonyangadhala shiya naashi, mbono oyo aantu ndi hole mbo, ngashi ngaa nda popya nale metetekelo, petameko kutya, ngaye umwene mwene paku kala kwandje, omuntu nguu nda longwaa Ka ndoole okuuvithwa nayi, tsho otsho wu wete, ndi hole ike omuntu ngwiya ehole iinima iiwanawa, shaa wu hole iinima iiwinayi, andiku kala kokule, kandi hole omuntu ehole iinima iiwinayi nande nande, natango nge ta tshiya po- po- poku paathana ngaa omayele mpono, ondoole ngaa natango omuntu to, tuli ngaa twa kuutumba ngaano tatu popi, ondoole ngaa omuntu ngwiya tati ngaano, aaye, andi ku lombwele ngaa nande otshiima kutya onda ondina po ngaano iinima yandje yili mpano, nde ondaala wukwa thelendje wuyi, nande okuli nda dhini oku tumbula wukeyi wukeyi eembapila dhandje wuke dhi nyanyangidhilendje ngaa, shaa ndedhi kupe nee, ondoole omuntu ngwiya holongo nuuyuki To longo lela pawu yuuki, kandi hole otshiima shi tandi tshikupe, shi ndetshi ku pele, shi tatshi ka galuka hatsho we tshili, ondoole omuntu ngwiya omwiinekelwa, andiku inekelele otshiima, ndee sho ndetshi kwiinekelela otsho to longo, ngawo opo ike atu longele kumwe nangweye, otsho otshiima ndi hole sho, kandi hole omuntu hoku thapo nenge to gwedhapo, ondi hole omuntu ngwiya to longo pawu yuuki, nenge nande ondeku tuma ngaa, andiku tumu ngaa indilandje nande okegumbo lyopuutshinda, shaandiku lombwele, hatsho toka thikitha hwii, thikitha etumwalaka ngaashi ndeli kupa, ngano opo ike tatu tsu kumwe, ngaye oyo aantu ndi hole mbo, atshiti kandi hole iifundja, ondi hole omuntu to popi otshili, ngano opo ike tatu hi komesho.